भात वेगि दाल वेगि मैगी वेगी ऑमलेट वेगी अर आलू भुज्जी वेगी यु कुछ व्यंजन छिन जून्ते पाकोन्ड मा अर बनोंड मा थोड़ा आसानी वोन्दि और हर क्वे युते आसानी से बंडे सक्दू अर यु खंड मा भी अच्छा वोन्दा अर स्वादिष्ट वोन्दा।